هذه مسألة صعيبة ومسألة جدلية ، الانسان كيخلي المشاكل ديال الأرض وكيتوجه للفضاء، أنا كيبالي باقي بزاف ديال المسائل لي خصنا نكتاشفوها في الأرض عاد ندوزو للفضاء ، كاين أولويات أولا المشاكل لي خصها تحل الحروب والمجاعات والأمراض فهذه أولى من غزو الفضاء ولكن إذا كان الاستكشافات د الفضاء كتعني أنه نحميو الأرض من خطر لي هو خارجي ، سواء ديال البيئة أو المناخ فماشي مشكل ، المشكل هو نصرفو مبالغ كبيرة على تجارب علمية أصلا ممعروفش النتائج ديالها.